تمشيط الشّعر منّو مُجرّد مُهِمّة روتينيّة عاديّة هوّ المُفتاح لَنِحصل على خُصُلات شعر رائعة وصحيّة. بي بساطة ما بس الشّعر هوّ لّي بيتمشّط، تمشيط فروة الرّاس بي حفّز بُصيلات الشّعر، وبزيد من تدفُّق الدّم، وبوزّع لزيوت الطبيعيّة، بالإضافة لتخ- ليص فروة راسك من الأوساخ. <noise> بتلعب عمليّة تمشيط الشّعر دور مُهِم بي توزيع الزّيوت الطّبيعيّة وهيّ ضروريّة لفروة راس صحيّة ونمو الشّعر، بالإضافة لهيك بتساعد عمليّة تمشيط الشّعر بي إزالة خلايا الجلد الميْتة اللّي بي ساهم بي صحّة فروة الرّاس بي شكِل عام، وتعزيز الدّورة الدّمويّة، ونمو بُصيلات شعر مع تدفُّق دم صحّي وبتعزّز نمو الشّعر. لمّا نمشّط شعرنا شوي شوي كإنّو عم نعمل ماساج، لي بي شجّع عناصر الغِذائيّة المْهِمّة إنّو توصل لجذور الشّعر. بيتعرّض شعرنا لكتير من الأشيا يوميّاً الغُبار، والأوساخ، والتلوّث، بتساعد الفرشاية المُنْتظمة في إزالة الضيوف الغير مرغوب فيُن لي استقرّو بي شعرك، لي بيضمنلك مظهر جديد ونضيف. بس شو عن الشّعر اللّي بيوقع لمّا يتمشّط الشّعر؟ مُمكن يبيّن هاشّي مُزعِج إنّو تشوفو كلُّن سوا بالفرشاية دفعة وحدة، بس هوّ أمر طبيعي إذا كميّات زغيرة. لازم يتوقّع الأشخاص لّي بي مشطو شعرُن كل يوم إنّو يوقع شعر بي مُعدّل خمسين لا ميت خُصْلة يوميّاً. مُمكن يؤدّي تمشيط الشّعر المُفْرِط في بعض الحالات لمشاكل شعر إضافيّة بي ما في ذلك تقصُّف الشّعر. مُمكن يأدي التّمشيط العنيف لكسر أو إنكسار خُصْلات الشّعر الفرديّة. حتّى يتمشّط الشّعر بي طريئة صحيّة بتحتاج مُنتجات تعزّز صحّة فروة الرّاس وتختار فرشاية مُناسبة، مِشان هيك الحصول على أدوات مُناسبة أمر ضروري. تمشيط شعرك بي لُطُف بي فك تشابُكات الشّعر المِزعْجة وبيمنع تكسُّر الشّعر وتلفو عند تمشيطو أو تصفيفو. في عدّة أنواع مِخْتلفة من فرش الشّعر كل وحدة مصمّمة لأغراض وأنواع شعر محدّدة. في عِدّة أنواع فراشي مِنّا المجدافيّة، المُستديرة، اتهوية، تمشيط، اتصفيف. فرشاية المجدافيّة هيّ رائعة لِفك تشابُك الشّعر الطّويل وتنعيمو، بتُستخدم للتنظيف اليومي وهيّ مُناسبة لأنواع مِختلفة من الشّعر. الفرشاية المُستديرة إلا كتير أحجام بتُستخدم لتجعيد الشّعر وبتزيد حجم الشّعر وهيّ مِثاليّة إنّو تعمل تجعيدات وتموّجات. أمّا فرشاية التّهوية عِندا شُعيرات مِتباعدة وفِتحات بي راس الفرشاية الّي بتفك تشابُك الشّعر وبتنعمو المسكة النّاعمة إلّي ما بتزحّط بتعطي تحكُّم أفضل لتصفيف الشّعر بدون مجهود، المُشُط واسع الأسنان على الرّغم من إنّو فرشاية بس هوّ أداة أساسيّة لِفَك تشابُك الشّعر لي كلّو مي أو المجعّد وبيمنع التكسّر وبي ألّل الضّرر خِلال التّمشيط. أفضل فرشاية إلك بتعتمد على نوع شعرك والتّسريحة المرغوبة والاحتياجات المحدّدة، <noise> من الجيّد دايماً تجرُبة فِرَش مِخْتلفة للعثور على الفرشاية لي بتناسب شعرك بي شكل أفضل. في عدّة نصايح لتمشيط الشّعر المجعّد والمُستقيم مع وجود العديد من أنواع الشّعر الفريدة والعجيبة ما فينا نمشّط كل أنواع الشّعر بي نفس الطّريئة.